நான் வெள்ளிக்கிழமையை நினைக்கும் போது, வார நாள் அரைப்பிலிருந்து வார இறுதி அதிர்வுக்கு மாறுவதை நான் நினைக்கிறேன். இது விஷயங்களை மூடுவது, மன அழுத்தத்தை விட்டுவிடுவது மற்றும் சில வேலையில்லா நேரம் அல்லது வேடிக்கையை எதிர்பார்ப்பது போன்ற உணர்வு. ஒருவேளை இது நண்பர்களுடன் ஹேங்கவுட் செய்வது, ஒரு நல்ல புத்தகத்தைப் பிடிப்பது அல்லது ஒரு மாலை நேரத்தை அனுபவிப்பது போன்ற யோசனையாக இருக்கலாம். அடுத்தது என்ன என்ற ஒரு சிறிய உற்சாகத்துடன், வாரத்தை கடப்பதற்கான இறுதி உந்துதல் போன்றது இது. நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்—வெள்ளிக்கிழமைகளில் நீங்கள் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் குறிப்பிட்ட ஏதாவது. நீங்கள் வெள்ளிக்கிழமைகளில் ஆன்மீக நடைமுறைகள் அல்லது செயல்பாடுகளை குறிப்பிடுவது போல் தெரிகிறது, இது உலகெங்கிலும் உள்ள பலருக்கு பொதுவானது.